No ka hoʻolauleʻa ʻana ma koʻu lā hānau, makemake wau i ʻelua mea nui. ʻO ka mua, ka ʻai ʻana i kekahi mea kūikawā aʻu e ʻai pinepine ʻole ai. No laila, makemake wau e hele i kekahi ʻano hale ʻaina me ka ʻohana. <clicks tongue> A, ʻo ka mea nui ʻelua, ʻo ia hoʻi ka launa maikaʻi ʻana me ka ʻohana a me nā hoa.